כ'וואלט געמאכט אזויווי א שנעלע סעלעד, עפעס וואס נעמט זייער, זייער שנעל צו מאכן און אויך געמאכט אזא- א גוטע טרונק פון פארדעם וואס קען אביסל אנפולן אזוי דארף מען נישט מאכן אזא אנגעפולטע <hesitation> מיעל און געמאכט אפאר קליינע זאכן <hesitation> וואס נעמען שנעלער צו מאכן ענדערש ווי גרויסע זאכן וואס נעמען לענגער. אזוי קען איך אלעס האבן גרייט ווען זיי קומען.